ثمانيه اثنان اربعطاش خمسه حداش صفر سبعه تلاثه ثناش تسعه اربعه خمسطاش واحد سته عشره ثلطاششش هذه الترتيب عشوائيا من صفر الى خمسطاش